<hesitation> Sarotsarotra araiky zen̈y! Ino raha mampitilin̈y avion? Izy io dônko mety resaka forsy ndraiky poia, àby io fo ai. Avô misy motera koa zen̈y mampanô-mampanonga izy. Karà zen̈y, avô amin'zay memanonga memanonga an̈abo amin'zay.